n'yidi dirobe to aa mintira bebwɛ nwe a n'di dirobe donke to a mintira bebwɛ sina wati pɛ ,ehh ti cua ɲu sinre ,hinbio be wosono be.